عقاب خپلې تیری پنجې د ښکار نیولو د پاره کاریی همدا ډول ډېر لوړ الوزي، او ښکار ته ګوري. کله چې یو حیوان وویني، سمد دستی را کښته کیږی په ډیره چټکی را کښته کیږی اوخپل ښکار په خپلو پنجو کی کلک نیسی پنجی یی ډیری تیری دی او کله چی ښکار ونیسی هوا ته یی پورته کوی پنجې‌یې د دفاع لپاره هم کارېږي، که چیری خطر وي نو بیا خپل ځان ورباندی ساتی